Fii ina tawa feere ndu lesdi Filipin, kañjum woni huunde nde wi’ata Bayani han, to huunde ɗo kam yimɓeeji ɓurtan kawrita mballita ko’e mum.